<hesitation> yuke toma posa iya ngom ngone ngom so pake sabu sabong ua ngom so pake mahogo so pake fau, fau ma ngale ena matero se sabong ese hutu sopake mahogo, sopake roca piga mohogo sopake sabong ua sodagi dagi ino sabong fugo ngom foli sabong ngom so pake kali fau, fau sopake ese hutu sopake roca piga maya moju moi- mai ngom oras enare sopake sabong rai <noise>